L'edücasiun al e tantu ëmpurtant perché se no ün a rizülta maledücà e cuindi ëntà esi bin edücà sia ën famìa, sopratüt cun i propi fami-iar e pöi anche a scola cun i prufesur, i dirigent e tüti chi ch'a i circunda